نشأت في الدقهلية، وكان الوضع هناك مميز جدًا لأن البيئة كانت هادية ومليانة بالطبيعة والشوارع نضيفة والحدائق موجودة في كل مكان، وده خلاني أحب اللعب برا البيت جدا المجتمع كان عندنا مجتمع مترابط، الكل يعرف بعضه. الجيران كانوا دايمًا يساعدوا بعض، وكنا بتحتفل بالمناسبات مع بعض وكان فيه أنشطة كتير للأطفال، زي دورات رياضية وفعاليات ثقافية